an mal won ak shetania saren gar an galchit anin <hesitation> malsun dub innamat himati fedaa, jinni tant akkan an huge waan yedun it dudaa, jini yaani wan ak jinnia mfano ak jinnia dagarisse itdude dude